Oiraarei hioko'i ii reoreori boorii boatoi, ee ori ii'aa oo'ore uu parusuu tahiro hura- hareerooo oiraarei oo'ore bisio pakasua birabira huraribaa. Agaa hioko'i bisio birabiraabaa, ori ii'aa oo'ore ahe'a bogitei, ore ahe'a tabiri tahi ou- haraaboro, bisio heetaapita o ebuabaa ariabuai. Oru oira hioko'i bo tabeo- botabeo a uta'aha usiro'o toriabohara roari kararau haia iisio eipaareha, oo'ore koe bo ariabu bo parusuu'oo. Ori ii'aa oo'ore bo husirori ee boorii piraiarei kai boorii bo takirii oiraba kurekure'eeopa hape'iripa paru tahirore heri'opa haia. Haia oru bai boorii aiopearei bokarasii, eipa'oo itokopapita oo'ore boo'ore ua parusuu- hareeroo oiraarei oo'ore pirai tahiro. Ha boorii hioko'i ii tabirioarei boo'ore ua parusuu- hareeroo kareeau pirio, o botabeo bo tatako oru'oo usiro'o tori'opa. Itokopapita agaarei boorii ua tabeo- haaraaro airaba pirio oita'i kepa'a siipipiri oru bai pore pita boorii boatoi teera'aarei. Ha bisio boorii papo'uu borii ko'e aba- hareeroo ke'eepitee karoou o pirai biru. Bisio heua piraiaae iiba ko'e aba- haaroeroo taebu si'ipitee roga'a bai oiraarei oo'ore iireetorori boo ore ua bo beriberi hurabaa. Ha boorii boatoi oiraba oo'ore bisio, a uka hoko- haabaa iisio. Uru bai ko'e aba- hareeroo boo'ore airai pirio tabeo pitee airaba, ha abai kasiba sa kure'ee- haa'ierii torireu roo'ore usiro'o, oru oira baroou oo'ore topisiki'i reetoro, bo parapo, hatuara tokero koopii tokero o araa'e'oo. Ii boo ko'e ua oirareraeaa bisio orii ii'aa oo'ore ua uta'aha o prusuu- hareeroo oo'ore bo ariabu. Itokopapita oiraba oo'ore bo suukaa oiraare a paataea pirai tahiro oira ua tabeo- hareero boorii boatoi.